<hesitation> inyama ya ndalakhutsa indamanu kapisa ni inzukha, shichira mbole inzukha ni imbi. ndali niinjendaamuliru ndalola tsinzukha kukanu na lukanu. tsinzukha tsienetso sasa ndaalola niimbi. Haya vutamanu sasa vupi khunzukha, khwava khuchenda mmuliru na muyai weru inzukha yaaluma. muyai weru yaakhutsila mmuliru, kaapita ndikale woonyene mbulimo. ndi khutsishita. <hesitation> lwa yambola tsiingo ulange vandu vitse vaanjinge kapita mulekhuli mwenomo. Sasa inzukha ndanyola ni shindu shila shipi kabisa khali shaakhenyakhu ndiisunde himbi khushio tawe. Na tsinzukha zimu lukanulukanu, iliho inyala khuluma yeneyo uvule khali khutsa tawe. na hindi ikhulume unyole ukhutsiletsa henaho, na hindi ikhulume unyole uchendi vurambi, nuuli muundu wa khutsia muusivitali maliviribunyala khuhona, lakini indala iliho niikhulumitsa henaho urulaho tawe. Lwikhulumanga <hesitation> maliviri paka khu vwongo, kapitanga ive use khuli manya utandi. na luutanda yolo umanyi ukwile hasi. umanyi shiikholekhaa tawe. Khuunanyola inzukha ni shindu shila shipi kapisa shya kenyekhanaa khali mundu avule khuvailakhu tawe. Na unyola vasungu khali mbulimumu vitsa khali vakhuva tsipicha, tsinzukhitsi vavairakhu vachimirakhu paka unyola vavelelaa sana. ngorwa khumanya varumikhilaa injira shina khu vatukha khuunzukheyo vachimira Unyola vachikhuvaa ipicha vahila khali mbivala viilwanyi khuzwa khumanya vandu inzukhiyi kwa mfano unyole ili mmuliru kwa kakamega, vitsi khuva iweniyi tsivedio tsipicha, paka ndachenya na vandu venava vifuala noo vivakha vindu shina vichiraa tsinzukha tsisunda khuvo himbi na tsyakhatukha khuvo unyola tsihuveli kapisa, tsikhunavo na makhuva ta. Nikhali khutse lwa khuvira himbi niinzukha unyola inzukha khali ikhulonda maliviri. yenya khali ilolekhu nuuviraa himbi khali kwisambu nohoo nuunuyakhu lisambu wiivetsaa niili tawe. Inzukha ndanyola ni shindu shindi shipi kapisa shindu shikhenyekha khali khuvaywa nende mwanatamu tawe. Lakini vandu vala khali unyola vavayaa inzukha. vavukula vindu vyovyo vatsya varakhu khali inguvu, unyola khali tsisuruali tsya vana. misai. llela vandu viivulanga. vakhalaka llela tsya vana unyola khali varele khutsinzukha tsikonakhu. Venya vonone mwana wa munduoyo avule khali khuivulakhu ta. Ndachenya na vanduava ngorwa vikhala vari tawe. Na mwima kwenuku varutsa hena. Vanduava ndakorwa khumanya vyali mmasai kavo, ndaachungusa shinduesho nyola tawe. Lakini inzukha khuvolanga ukhachelitsakhuisundakhu himbi wiinzukha ili tawe. Khumu na tsinzukha tsingali kabisa tsikhrnyekhanaa khali uvule khwisunda himbi khutsyo tawe. Nikhali valochi varumikhilaa vinduevo khukorwakhumanya <hesitation> rira vulochi nekachira lwa valangwaa valochi neshichira inzukha yisuunda khuvo, vava vaakhava valina? Havundu henaho ndakorwa khumanya. Inzukha hiyi ni inyama indala imbi na khuwasungu unyola valombanga varakhu tsingutsa vavola niinyama, valombakhu tsingutsa kapisa, unyola khali vaarele mmikepe vandu valitsanga. Khuchenya vandu valitsa tsinzukha tsienetso vanyala khutsa tawe. Hunyola musungu alitsaa <hesitation> inzukha. avola mindu inzukhiiyi nuuremi murwi vitsiva vetsa vuurikale mmurwi. Kunyama kurikaleuku kwosi unyala khukukhovola vulahi ukutekhe. uure inyama yene mukepe urange khuha vandu valia. Khundachenya inzukha niyenyaa khukuma mundu vutsiva vuli khumurwi noho vuri mmushira. Nikhali vakhukayanga vakhuvora inzukha vutsiva vuli mutsisayomo na nuuremi murwi utaime niikoni ureme murwi. uvukule inyama irikale. kundu kurikaleuku kwosi ni tsingusta. Na venavo shi valachiraa vushuma ta. veenya nivalombi ndio vakhalakanye tsa vipande vare mikepe. varutsemu vivakayiivi, unyole vaalombele vandu valitsaanga. Ndakorwa khumanya ai vanduava vikhala ndi tawe valombaa inzukha khuva inyamaavo. Sivanyala khava tsa tsinyama tsia kawaita tsia vandu khuliitsakhu tsiingo'ombe itsi, vali khu tsienitsi tawe. Vanduava vaikhala tofauti valombe khali makhomonyio vavola ni tsinyama, vandu valitsa tsinyama ovyo ovyo, vanduava vakhaya sana. Muhenze kapisa inyama ya mulia mukhanyanyikhutsa inyama shikira ni khulia tawe. Inyama indahi tsia muupucha huukhalakilwe inyama yenyekhanga, lekha vindu vya vasungu vachenditsaa mikepe. vakharanga khuva manyonyi tsipicha, unyola vakhira tsinzukha vakataa vakhuvaa manyonyi tsipicha vakhalake tsinzukha mirwi varele mbikapu vatsi natsio, vatsi khulombakhu shikhulia. Unyola nee lanji ya valitsanga niyakharikala niwakhavira himbi wa vali vakhuvola shiikhulya ishi tsia uli. niiwe musiro vukhuchemela utsia ulia vindu vikhenyekhaa tawe. Henza kapisa nuulwa inyama, ni inyama shina yuulitsanga. Inyama ya vatekha khale ili soft yatora, inyama indorondoro yeneyo lekhana nayo ive vukula inyama yuuteshi mwene uli. Ndahenzi ndanyoli vasungu yava vakholaa vindu vilahi tawe. na vitsaa vakata valeraa <hesitation> mukenyaumu mang'ondo lakini vavukula tsinzukha unyola valitsanga. Henza vulahi ukhalia inyama yiinzukha tawe khuli inyama yenyekhanga itushire.